Raha araiky baka koa fa tianao ho zatra anao man̈ano izy, mila ataonao matetitekiky. Ke za zen̈y koa ty han̈ano fan̈azaran-tain̈a aviô tiàko zatra za man̈ano akendriky zen̈y za <hesitation> in-draiky isaka herin̈'andra. Aviô ampitombosiko in-droe. Atao mitombo in-telo. Ndreky izy fekiny fa zatra man̈ano izy isan'andra aminjay anao bòka iô. Atao tsikelikely zen̈y.